Kua ombongui vaera kua mbae jai reta kua mortero jaeko mopeti eh mbae yamonguruvi pipevako, jaema oyere oiyae jaemaiko omonguruvi guiraguira hasta que opaeteiko omonguruvi kua mbae jai jukuraiko yaiporu kua mbae